Ɓanndu e wannaa, nde mi warta mi taw maa, janndi noy hakkunde jaango e faɓɓi jaango, wakkati noy mi warta mi tawee useni.